أنا لو يمديني اني اجلس كذا واتعشى مع احد الشخصيات اللي مرت علينا في العالم حقنا فأكيد أكيد أكيد سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إني اجلس معه ويكفيني بس إني أنظر الي وجهه الكريم. اتكلم معه ويحبني واحبه وهذا يكفيني للحياة كلها بشكل كامل